Mɛnii ŋá kɔ́lɔŋ e pîlaŋ tɛ́ɛ ma ya ɓa, tɛ́ɛ e nâmu kɔ́lɔŋ. Kɛ́lɛ ɣele kélee féi. Tɛ́ɛ e nâmu kɔ́lɔŋ kpɛni fɛ̂i ya ɓe kili kaa mai gɔnɔŋ m̀ɛni ma. Tɛ́ɛ a pɔri nɔ̀ nâmu kɔ́lɔnii a kɛ̀ e kɔ́lɔŋ a kɛ́ɛ sɛŋ da káa nyee mɛni ma. Tãi da nùui káa ǹáa mii, mi sɛŋ dí káa- da kaa kula kɛ̀ tòo ya a kɛ̀ tɛ́ɛ kɛ̀ lɛɛi pôlu. Kɛ́ɛ a kɛɛ kpɔ tɛ́ɛ e nâmu káa kɛ̀ pa ɓɔ naa <hesitation> m̀ve-ní maa kpɛɛ ní a ŋànaa nyɛɛ berei ɣîla a kɛ la. Tɛ́ɛ a nâmu kɔ́lɔŋ nɔ̀ a kɛ̀ gɔnɔŋ káa nyee tãi dí yeei mu. M̀ɛnii ŋá kɔ́lɔŋ e pîlaŋ tɛ́ɛ ma ya kaa tí.